איך האלט מ'זאל קאכן און, מיט פרישע הערבס. <hesitation> קודם כל דאס לייגט צו א גוטע געשמאק און טעם און די עסן וואס מ'קאכט. ס'האט אסאך נוטרישאנס זיי ס'האט אסאך ווייטעמין עי, סי, קעי, און איך האלט אז ס'איז בעסער